କୈଵାଗ ଅଲେ ମତେ ତୋ ରୋସେ ଆସୁନେ ହୀ ତେଣୋ, ମତେ ଭୀ ରେସ୍ଟୁରେଂଟ ରେ ଖାଯବାଗୋ ଭଲ ଲାଗେ। ସାଂକା ଚତତୀ ଭୀ ମେଲୀ ମେଂ ସିଖାଯ ଭୀ। ବହୁତ କହର୍ଚା ହୋଈ ଥାଯେ, କିନ୍ଦୋ ଶାଦଵା ଭୀ ଭଲ ଲାଗୀ ଥାଯେ, ପଟଟପୁରା ଖାଈବା କୋଈ ବହୁତ ଲଗେ। ହମାରେ ରେସ୍ଟୁରାଂଡ ରେ ବହୁତ ଟେସ୍ଟ ଭୀ ମଦ୍ଯ ମିଲତେ ହୈଂ। ତେନୋଂ ମୁରେ ରେସ୍ଟୁରାଂଡ ରେ ଖାଈବା କୋଈ ବହୁତ ପସଂଦ କରେଂ।